استكشاف الفضاء ولا المحيط، أنا أحب أستكشف طبعًا الفضاء، لأنه مليان أسرار، وحلمي أعرف إذا كان في حياة بمكان ثاني ولا لأ. أشوف النجوم والكواكب وكل شي والسفن الفضائية.